ඉතාමත් සරල <hesitation> ඒ වුනාට මම ගොඩක් කැමති ආහාර වර්ග තමයි <hesitation> පරිප්පු වඩේ <hesitation> කඩලා තම්බලා <hesitation> බඩ ඉරිඟු තම්බලා <hesitation> ඒ වගේ ආහාර. ඉතින් <hesitation> මේ ඉතාමත් සරල ආහාර. ඒවා ප්‍රධාන ආහාර වේලක් විදිහට <hesitation> ආහාරයට ගන්න බෑ. ඒ උනාට <hesitation> කඩල <hesitation> වඩේ <hesitation> බඩ ඉරිඟු <hesitation> ඒ වගේ තවත් ආහාර තියෙනවා. <hesitation> එවැනි ආහාර <hesitation> කම්මැලි වෙලාවට පුංචි පොඩි බඩගිනි වෙලා පොඩි බඩගින්නක් ආපු වෙලාවට <hesitation> අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතාම සරලව හදාගන්නත් පුළුවන් <hesitation> එහෙම නැත්නම් කොහෙන් හරි <hesitation> මිලදී ගන්නත් පුළුවන් <hesitation> ඉතාම සරල <hesitation> උනත් <hesitation> මම ඉතාම ප්‍රිය කරන ආහාර වර්ග විදිහට එම ආහාර හඳුන්වන්න පුළුවන්.